Nako menurut ngoji wo ma bokala pakeang manege harus ja sadiakan bokoluku, akere, sabong, bundur de papan bokala, motoa manege harus i demena sabab i dem i meiya ngone wo ma bokala i dadi ua, manege. Dadi pakeang yang if ma faja faja manege wa tono uku toma bokoluku wa aj- wa ajere pake akere, wa aje pake akere, aje pake akere wa posala Ma akere, wa ajere akere si ngosama manga rinso, manga soboung wa wa bokala pake bundur, wa bundur nako ma faja faja meiya wa mami, nako wa mami wa woere, manege cara wa wo bokala pake giama, nako wa mo wo bokala pake giama ua manege ma cara i <hesitation> i sama ua, manege.